وأحد المرة لقاو واحد الساروت كيقدر افتح اي باب كما بغات تكون مسدودة المهم كلشي بالو هاد المفتاح اقدر اكون واحد الحاجة اللي هي ماشي مزيانة اقدر اطيح فيد شي واحد شفار سراق اقدر ادخل اسرق البيبان اسرق الديور ولكن واحد السيد فرح او استبشر